साल दो हजार बीसऊ बारे सुचेनो समय, ग निम्नलिखित घटनाओंऊ रंग विकासोंऊके बारे सुचेतोक। कोविडऊ महामारी दो हजार बीसऊ कोविड महामारी इस चेई दुनियाऊ प्रभावित लान्च दू, जिसमें लाखों मी संक्रमित हाचिस तोके ऐ कई देशऊ लॉकडाउन लागेगे तोच। दुनिया भरऊ सामाजिक दूरी रंग मास्क गाजिम महामारीऊ कारण, दुनिया भरऊ सामाजिक दूरी रंग मास्क गाजिमो नियम लागू लानलान दूंगे। ऑनलाइन शिक्षा रंग कामंग महामारीऊ कारण, ऑनलाइन शिक्षा रंग कामंगऊ चेलेच, जिससे मि किमोस बौरंग कामंग लानो रंग हुशिमो अवसर परेच।